<hesitation> Magnano akoa e fahitako anazy <hesitation> resaky magnotriky sakafo zany marobe gn'ilagny enazy misy zany ohatry anisika hoe magnano akohoe poma raha ahotriky da lasa vinaigre, misy zao magnano akoe divay e voalobiky arakarake fagnotrehanao enazy e voamaiky mia mahasara gne sirony.